اكيد نحب نسافر للفضاء، على خاطر فكرة <hesitation> مشاهدة الارض من الفضـ- من بعيد وتجربة انعدام الجاذبية، حاجة يعني رائعة وتجربة يعني ما تتعوضش، على خاطرك يعني نحب نسافر الفضاء ونشوف الفضاء ونشوف الارض يعني من بعيد، يعني تشوف من بعيد كأنك انت تشوف الارض من التلفزيون ولا حاجة زيك يعني منظر خلاب وجميل